قاعد يبكي و قاعد يطلب من ربي بيش يرجعه ل كيف ما كان و هو قاعد يبكي هاكاكا و تهقد دمعه من دمعاته على ااا العصى السحريه متاعه يخرج منها ك العصا السحريه چني يقله أطلب ما شئت.